لو مضطرة اعيش في جزيرة، هاخد خيمة وهاخد خيمة كبيرة، وهاخد كتاب وهاخد سكين كير روتين حقي يعني الحاجات اللي انا بستخدمها، وهاخد تليفوني، ومصادر مية اكيد، ومصدر للنار علشان اسوي عليه الاكل، وسكينة اقطع بها الاكل.